Jaria injo, punna lappa'buntingki, injo nu la bunting a ku kuangang, punna nu siap minto' mako la bunting, permantap memang mi anunnu, permantap memangmi pikkirannu punna labuntingko, ka nu iya injo punna la buntingki nu sikala'bu-la'buang paki, tala ngisse kinjo pole la bura-bura punna <hesitation> sikalibini ki, punna rie lani halli apa-apa ni paungngang pi baru'nea, tala ngisse to' ki injo pole sitongko tongkoki, kodi to intu pole punna la-la kdrt ki, nasaba injo punna na toraki kdrt <hesitation> paccaritanna tetannggayya tala ni pakkulleang, injo passiampikanga, akomo pole ka batena isse a'gosip iya, injo punna kdrt mo antoraki, injo ka baru'nea kukuangang, punna nu anre <hesitation> maka na pahalli bahingne nu, lampako boja doi' ako pole peppeki i, kodi todo intu pole punna sanging ni peppe i bahine a, bagia sallo nakua pa sampikanga <hesitation> anre maka na kanre, iya to isse injo kau baru'nea punna rie dalle lomponu, kodi to' intu punna seng la poya-poya ki lampa mange-mange nginung, pora mo naung punna minro ko mae, sembarangmo nu anu, sembarangmo nu anuangi bahinennu, jari inni gitte bahinea anre ni isse angkua apa intu mae. Iya to'mo injo punna nginung-nginung to' mi, salingkuh to' mi, karena bahine to' mi i, botoro to' mi i pole, <hesitation> mange-mange mako, injo punna rie banhine maraeng nu ka'rakki a'mia' ko terus terang ri bahinengnu, ako pole selingkui, kantuke riemo bahingnu, apalagi punna rie to'mo anaknu, pila anremo attasa iya, anginung-nginung toppako pole, botoro toppako pole, nampa nukkarena bahine toppa pole, sikali pela mi bahinengnu nampa nu bojamo bahine maraeng punna a'ranu ja, iya mintoppi kapan injo ballo ni hindari puna a'ra sikala'bu la'buang <hesitation> pakkalabineang a.